Sujimpo hi ram phod thaw nin, <hesitation> an temperature hi gomti rata, <hesitation> kaun puin zero tanga. panch degree celsias hini tabu ya, <hesitation> vuur hi ataagin suzeu-zeu tin pokani. <hesitation> Mlai hotsaw mars le mea hian, temperature kli min alaulum dava, <hesitation> tip zero point panch degree celcias ataanga son zero point panch degree celsias hini tabu jene. Rua tepo ataagin suzeu-zeu pokani. <hesitation> An ni pui hi tunatanga in tanin oga sling ani a. <hesitation> Bo ruak hi kli min alaulum thaw dava, <hesitation> gomlum panchok nenpon anu omtei tinani hemi huna hian. <hesitation> September tanga November a hian, kli min <hesitation> anu ni pui a hian, <hesitation> a phod tsokak omairotsu ruak tepo asuve tinani. <hesitation> <hesitation> Sikalau tinga December tanga February ting hian, a phod emem tinani.